Inche, ase chinsa chiane nkoboka mambia, e inkoboka ikomi na emo, ekero nabokire ekomi na emo, natura enyaroka yane enke, ere class saba. Nanyeroseria endagera, echae, yanywa, yaebanga, yagenda esukuru. Korwa abu bono, nairana, nabeka amache riko, ase riko ria amaiga, nabeka esuguri nabeka amache yo ogokama, nakora, nabeka eke- ekeepira ime, naenda nakama, riria nakora kokama, nabeka amabere aria ebipira, kare twakabirokirie chitiritop, beno rero ne erita tokoroka. Ekero nabibakire, nabwata natereka abwo, chikoba ikomi na ibere na enusu, natura akamwana kane akamura, nabwata nakabanga, nagasibia ase eng'encho oria na omoke okonyora agoitera amache borere. Nagasibia, nagaaka amafuta buya, nakaa echae chikoba chinsa, e- chia- ensa eyemo ya maambia, nabwata nagakoba, nakarinia epikipiki kagenda esukuru, nairana gocha nyomba, nachaka kosibia enyoba, narwa ase enyomba, nacha nasibia ebinto bia okoriera, narwa ase ebinto bya okoriera, igo eng'ombe nenganyete nagenda. Nairana bono, nabekera eng'obe endagera, okonyora chisiaga etogotwa marogoba, nanyebekera endagera, yaaria narora chiabere chinsaa, korwa abwo ekero nanyebekeire endagera, nagenda nachia korenta amache, amache aya nkorenta, nabeka bwa eeri ase obotuba, riria nanyebekire bwa eeri ase obotuba, naimoka bono naende nachia ayande. Nabeka nyomba ase eng'encho kingosoka, tingochia konyora ribaga, ria ogokora ki? Ria ogocha kochirusia. Nakora korwa abwo, chikoba nchinsa isato, naesibia. Naimoka nagenda mpaka ekebanda, naara, nabera ekebanda, nabuta nabuuuta, chikoba chinsa isa chinsaa isa nemo iga, naimoka nairana gocha nyomba, nacha korosia endagera ya mogaso. Narosia endagera eria, onye na omochere, naiyeka, onya no obokima naruga, naiyeka mpaka ching'eni, nabeka endagera eria egepira ime, nakoba mbaka esukuru, narageria omwana, nairana gocha, riria nairanire bono tindigocha nyomba, nkoirana para nabera ekebanda. Nabuta ekebanda, korwa chinsa eee- ensa- echi saa saba, nabuta ororo mpaka sa- chinsaaa ikomi iga chia marogoba, naoiywa omwana korwa esukuru. riria naoiyirie omwana korwa esukuru namorenta nyomba. namotiga ororo, namwoen <hesitation> nonya ne echae ya mooro gose na erongori. Namotebia bono bera aye abwo, oganye oyo omino arwe esukuru. Korwa abwo ekero nakoriire, nairana naende para nachia koonia ekebanda, na amabere aisana abererania abwo para. Nkigokora korwa para, nabera korwa para korwa, saa moja ya marogoba, saa mbili, saa tatu. Bono saa nne naende nari nkobanga ebinto biria biane bia ekebanda, nabiira e- ase nkogacha, nabitiga ororo, nyomba. riria nabitigere ororo, namanya koirana, nati- narina epikipiki, yandenta mpaka mwane gose nacha na okogoro ng'ora ng'ora. Korwa abwo. ngoika nyomba, saa nne naria tokorosia endagera ya marogoba. nakora, twaragera. Abana borobwo barara saa nne na nusu iga inche narabuta ake, nararigereria etibi rende nararora kende, namanya kosoa nakora ki? Narara. Tindi goicha naikeraa am- chinsa chiria bagoteba ng'a chia okorora, gose korigereria nki kegendererete inche buna ngoika tu naraabeka narigeria nonya na amatera iga, namanya gokora ki? Narara. chinsa chiane ase okorara mwane echikoba saa tano ya obotuko, na maambia naboka ikomi na emo, eeh.